Boina tuna mulai, iau mainge pi na, varvai mulai tai te vu pakakana, <hesitation> ni iau ga, vana tana. <hesitation> A vinavana tara kivung iat. Kivung kai ra latu. A luaina iat tara, <hesitation> aura rip, a vinun ma, a vinun ma, a vinun ma lavurua, ave ga vana ura, <hesitation> molot, tara pakana tai Duke of York island. Avega ki pa ra vana week ara, ma avega, <hesitation> lilikun mulai uti, namur tanam ra vana week. <hesitation> Ure mula go ra kilala, <hesitation> a vaurana gai tago ra kilala, ave ga, <hesitation> ki ra mana bout mule ura Noau, pakana tai West New Britian. Pi ave ga pakana bula taraumana kivung, mule a ra. A kivung bea pi na vana paka ta ra aura, ututla bung. Ia ka, a vauruana bung, <hesitation> avega varkuvo ma tikana, ngala na magit iga vanarikai ara, nam ra punuongo na iap tai Mt Ulavun. <hesitation> A punuongo na iap iga ti enana tai ra punuongo ati Rabaul da gi-giregire. Ara a ngalana luana a lolovina luana urama ave ga gire ra ngalana magit iga vanarikai, a iap Io, iga ningene tana ave, di ga tulue avet pi avega lilikun mulai uti, Rabaul. Avega ki mulai ra mana boat ma vae vana a evega talil mulai uti Rabaul. Ava, a va- vatuluna gunan mulai nin avega vana mulai tana, nam uro Matalau tara <hesitation> valavuvat na gai, tago ra kilala iat. Avega pakana bula tai tikana kivung. A general sinod nam diga vatangia me, nam diga paitia aro matalau. Bea ave ki tara kivung bula ave ga pakana tara, a pipilak pi ra kalamana <hesitation> a bishop. Di ga ki, pilak ia tikana lualua kaira latu pi dira varki- vakia. Avega pakana bula tana nam ra nam, ra ura week ave ga ki tana, ki tana aro. Bula ma diga, diga vapalagur bula ra ura, aivat. Aivat na talatala, kalamana taltala bi diaga taltala tuna nam ra pakana bung. Namur tana ra ura week, avega lilikun mulai uti kaveve mana guna gunan uti Rabaul. Boina.